अफणा अनुभव थें संक्षिप्त और आकर्षक तरीका से पुनः प्रस्तुत करना और संप्रेषित करना का वास्ता विभिन्न अनुभागों कू प्रयोग करियूँ चैन्दु। एक उन्नत रैज्यूम टेम्पलेट कू चुनाव होंयु चैन्दु और केवल जानकारी पर ही ध्यान केंद्रित होंयु चैन्दु ना कि डिजाइन पर। यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी फिट करना का वास्ता फॉण्ट का आकार और मार्जन पर भी ध्यान दिंन्यु चैन्दु।